एबे कुन्हु मोरके एबे जनावर बनेके सक्ती देतिय जौं मुइ ओथिया बनेके त एबे बहुत एबे जनावर बने सक्तही ना मने मुइ चैं दुइगो जनावर बनतसु । अ पहिलो मुइ शेर बनतसु हसे दोसरे मा चैं ओथिया चिल्ही बन्तसु कतौकी शेरहवा एबे कहसै ना त एबे बनवा त राजा इ हलिअ ना एबे कहदेउन एबे मन लागने ठाउँरावामा मुइ मजासे बुल्तही एबे कुन्हु जनावर यतिय फेरी मोरके किहो करही नाँ सक्तिय ,मोरे डरे डेरेतिय एबे मन्से क रूपमा जहवा जहवा नांही जाए सक्तही ओंहई ओंहई जाके एबे रात बितोतहिं, एतहिं घुम्तही फिर्तही । एबे चिल्ही चैं एबे कतौ बनतही एबे चिल्हिया चैं एबे मुइ ओपरसे एबे फेरी त देहेके मन लगतई ना, तरही तरही देख्के फेरी हैने भेलई । एबे ओपरसे कसनक दुनिया देखार बडै उ फेरी एबे बुझेके खोजतहिं त मुइ । एबे चिल्ही बनाके एबे ओपरसे एबे यापन घरवा सभ यापन ठौरवा सभ कसनक बडै देखार, उ हेरतहिं । एबे मन लगने ठौरावामा मजासे उडेतही एबे बुले नाँही परतिय ।